<hesitation> Nikyibuya eryanzibwa kwitsi erisikibwa ahabwa esyansonga esiringasyesyu. Ensonga eyokubanza, wamabirisikibwa omwakyipindi ekyaghukeremu, neribwa hakasirira eryanzibwa kandi kyikasighikira okwabindu ebyaghukakolha omwakyipindi ekyaghukeremu. Kusangwa wamaribya ighuli mwibyi kwitsi ighulimu, ngabughe indi ighulimulhoyi siwanganzibwa kandi ghukasikibwa. So ghukanzibawa ahabwa ebikorwa byaghu ebyaghukakolha kandi iwasikibwa. <hesitation> So nikyibuya eryanzibwa kandi nerisikibwa kusangwa kyikehereraya erina eribuya omwakyipindi ekyaghukeremu nabandu ibabya ibakendikuha ekyitsumbi. Kandi wamathunga ekyitsibu kyirebe, bakakurukirira kusangwa ghusikibirwe kandi wanzibirwe ahabwa ebikorwa byaghu ebyaghukakolha omwakyipindi ekyu. So nikyibuya eryanzibwa nerisikibwa.